Gny karazany palitô haiko zao: regny misy gnazy mihaja le veste regny zany. De misy gnazy <noise> manteau regny. Le veste zany le amin’ny hoe izy mihaja zay kndesinao mivavaky, na indesinao mamonjy fivorià, mamonjy soirée regny koa, fanasana regny. De le gnazy manteau andesinao amign’andro manintsy.